انا بصورة عامة تعجبني كتب السيرة الذاتية لانها بتعكس الواقع وتصور التجارب الذاتيي. وا برضه بتقدم وصف صادق للاحداث زي مثلا كتاب محمود نجيب " كنت رئيسا لمصر"، برضه تعجبي قصص الفشل والنجاح زي قصة " نجاح" لرؤوف شبابيك. في فترة من الفترات كان عيندي أسئلة كاتير عن المذهب الشيعي اللي ايه بينتمي اليهز وكان في سؤال بضو بيتبادر لذهني هل هو مؤمن بيه بشكل صحيح ولا عن طريق الشك؟ فنبحث عن الحل ووصلت ليه من خلال القناعة الكاملة ومن خلال الكتب والاطلاع في الكتب.